Fampiasana ny vasety ndraika de vasety io a de sy mety ra sy misy lakile aminanjy de lakile igny aminzegny andeha anodegnana agnazy ra ôhatra enao an-dragno de lakile andeha anôkatry tragno mihidy avy agnatiny akao iny satria mifapikatony <hesitation> vy aminanzy de ahodigna anao amy lakile igny de misokatra izy, de ra ôhatra ndraiky izy enao an-dragno akao foagna sy te apiasa lakile anao de aodinao foagnany misy vy boribory kely zay de ahodigna anao vy boribory igny de mihidy tragno.